Kiikio wo ka deemoo ke suutoo le la. tiliboo muumee a ka maaboo le, deemoo, a ka, a ka, suutoo loŋ a ka funti. Iyoo le saŋ pansi ko a ka jeeroo ke diboo kono le. moolu ka wo le miira. Laa tara, la taradisiyoŋ dii ko a ka i je diboo kono le. ate ka deemoo ke suutoo le la iyoo wuloo kono feŋolu fanaalu, beeyayaŋolu bi jee le minnu ye a loŋ ko tilibuloo muumee i te i je la, bari suutoo i se funti. Wo le ka a ke; i ka i jeenoo suutoo le la, i buka i je tilibuloo la. bayiri doolu ka maaboo tilibuloo la puru moolu kana i je, suutoo i ka funti puru i fanaalu ye feŋolu ňiniŋ.,.